Resaka valavo ndraiky <hesitation> valavo àby io ze man̈aboatry barazy amin’ny trano-nany. Fan̈anovany izy aminjay mizaha tany an̈anovany izy akendriky izy. Aviô amizay tateriny raha ampiasainy mampiasa kakazo aviô amboarany asian̈y asian̈y vato ndraiky fotaka zen̈y mitan̈a barazy in̈y amizay tsy loson’ny rano.